Ny kolontsaina any Rosia ndray a dia ry zareo a manambony tena amin'ny hoe fananana fitaovam-piadiana harifomba indrindra maneran-tany, de ry zareo ihany koa ny fit- fomba fitondrana any dia fitondrana jadona.